Mi yidi bornugo kare manga-managa. Rigaa juddum be sarla, ngam do vodina am masin. to mi borni mi vurti himbe do lara am mido voda be sakko ma bikkoi robe dane en bobbe je woni wuro amin.